Ujun este anduva kuu ruva este cilandro, nduva este rabanito ho rabano <hesitation> berro bueno cilandro kanana ka njo'o koxte iin no kon non dute cubeta kon non ndute chi kanana nja ño nja ona kivi na nruva rabano yo chi xoni xantana injana xina ona xhi xivinjan nja iyo nja iyo ñami kao ndenu kuan chi tuu yachi iyiki ndenruva berro kaxa nayukuan chinudetu yukuan, nuu va'a veo vixhi o'on derivi konde'e nrivi nini kuu vanjani kuu xa'a andeni nikaxini yukuan xunjan kuu.